Adze bi a meyɛɛ no dapɛn a etwam a ɔannkɔ yie no, sɛ mesan mokɔ m'ekyir bio a mɛsesan. Mennsan nnyɛ dɛm adze n' bio.